ekzinabu kenan amma na ehyo zina barmi shikenan loke tanankosi kutemmi to loke shaawanni ya wammi amma na eh zinabu to kiyayishi ko ki ki masoyiko ko gag anibu balle koi ko ɗenoshi anasi zaizu ma'i kanadi dai kawai mi'ina ehno zinabu mi deko kiyayeshi ekzina ko gafsi sara bolo doshi iti uska amma nazinabu ko gafko sara bolo to a firanko yali fa kibe beko kogata bebeko uska miya ka'i itko asarbu do? wai ke kolko zaibu wai ke kolko zaibu to yanko miya ai eh zinabu kenan ammana eh zina farmi shikenan saiku eh marshenku kisi doshi iti uska kona ko dikko a garko mandu soto lokoi moiko koi to a moiko ki hetire ida amma na- nawo zinabummi lokana moikoimi yotoma zaftu kanni 'yali yotoma a gulekaga gule moɗi ko ankota ta ah lolo biya mamaye indirmi dalasu <hesitation> farin ciki ki zugono bime loke moishene ki bebemi kai mu yank miya ai mu 'yanko asar mugatamu 'yali to doshi a ikoti uska harki goi beko sima kola zaiki yami amma na- naya zinabu maza firini 'yali kada ko gafsibu zatikkani riyama'i to amma na ya yo zina barmi sai a eh amfani kisi leko kola zaini moiko daman ehni zinabummi tin kabun ɗo mumun millama a anshe lefinni kada ko gafsi sara bolobu zinabummi iko 'yani naki yani a fete ki jijonni ko a gonni daganau ko zatikkoni a a kori kayau to miki kifirani kenan amma ko gfsasi sara bolo ko marshe kisi to a ina uskabu fah dan eh zinabu amma na'ya zinammi to shikenan saiko gafsi sara bolo a ko'ehto uskako amana nah- nah- zinabu ko gafko ko eh miya kisi ango a kola zainibu to daman ɗenoki bolommi dalanko daman kanadi, kanadi na ito gara, kanadi ki marshe na ito gara, kanadi a ramta 'yafah amma duro kanadi a yafta 'ya amma na ito kanadimmi shikenan a gaɗanni harku mantitti billeni gabono ku muntitti billeni balle gani soto duk a da'eni.